Nayuú, nayuú ja ku'u, ku'uí, kuítai yuan nayú yuan chi jinuñu'utuí in nteyu, a jinuñuí in staá a ja kei a in vɨxɨ ja kei nava ntuvaí ko ko sɨɨ inií. koó uni koó inií ja satiun'í, chi jito ntauí ntau jitoi, tu yeé vai sa'ayo kuenta te yuan kua ntau saa iniií te kunií ja ka'anyo jií na ka kantuna jinaana na kei in in nteyu ntɨvɨ luli, na kei in ja vixɨ, na kei in ja taka nteyu yuá ja ka ɨó ñuúna ya'a jinna'ana te yuan na kútuni chi jin yuan te naniɨ inií, naniɨ innií te yuán ku ja chinteí ɨnɨ jaa ko ko ini ja satiun chi yuan ku ja ja nantuvaí te kusiɨ iniií satiun'í chi tu nu ma keí taka ndua yuan taka nteyu luli ñua te suni tu ɨó inɨ ja satiún yuan ka ka'antuna jin ja na keí ja vixɨ, na kei ntei, ntei ntɨvɨ, nteyu yuaá chi ka ɨó ñaá esté ja chinteé yuan yo jinna'ayo.